Pues juech dun manayn ko'o këxë tyjatyë dun nakapxëp ti'i dun oy y pues ko'o ti'i du tëy dun nakapxëp mas ti'i mas pakya ti'i dum padëp porque jue yë neyb nak myananyën xi'im dios yëb yë najuëjam ko'o të dun tëy dun nakapxë y po kap tëy nëkapxyë ko'o mëndakëp kapty dun badëp kap ti'i dun pyësëmëp neyb bi'i tëm taj të mayën y padyë dunyoyë ko'o këxë tijatyë nëkapxëp ti'i dun tëy.